א ביגעל- ברעט איז דא אונז צו העלפן ביגלען וועש. סאו זיי וואס מ'וויל ביגלען לייגט מען עס אויס אויף די ביגעל-ברעט און מ'ביגעלט און ס'מאכט עס סאך גרינגער ס'זאל שיין ווייל ס'אזויווי א פלאכע הארטע פלאץ און מ'ביגעלט אויף דעם איז עס זייער גרינג. אויך קען מען עס מאכן ווי הויעך מ'וויל.